Nsuughune nanne i fu nhu-nhaningh dé, mbootu i woo nhaningh: nnaakiyoléma. Hum mu la yééwo. nhééyine mbootu dé. Mbootu la a fu-mbootu la a fu gni-sitati ka lhassi fu ngniti. Ngnoju-an yamma nruu dongu bindi ni: nthiowama mbootu la a wii dé ka lhasi ngnitima. Nsughuma a néyine. Héé kadema, kadema i di ni kadema, mbootu la a fu sitati ka lhasi fu ngniti, nsughune nann mbangh a néyine. Yalo, kunna, mbootu la a bundutu dé; ngholema, mbootu la a bundutu. Nsughune maa jick fo dé. Kunna, mbootu, gholema mbootu ghune nfé fu dock. Nanghnang miine nkottu dé. Nkuckakuma, ni mu yéfo mbootuma, kibarima-adéé réti kibarima, a dé saame ntignétima lé.